<hesitation> pues ne'g ic̲h̲ësa guꞌn sia sdzëꞌla, ic̲h̲ësa guꞌn depende lger yu minn, depende lger diꞌt yu biꞌltsa naku ti giedz, zak isunlaꞌ minndoꞌ ic̲h̲ë celular ic̲h̲ë computadora ic̲h̲ësa guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn tecnología ic̲h̲ë guꞌn knu lëꞌ minndoꞌ zak zakc̲h̲a nfokar ic̲h̲ë iseꞌd, ic̲h̲ësa guꞌn yu neꞌg giedz saꞌnda biꞌltsa naku ti lger diꞌt ndaꞌnc̲h̲a yu minn gasa, naꞌ xgwiynu komo ke gakdo porke <hesitation> xka mod mban minn, xka mod c̲h̲ap minn ic̲h̲ë dziꞌn, xka mod c̲h̲ak c̲h̲ak minn komunicar xka mod lo c̲h̲uꞌnnu yu minn, pero naꞌ xne ke tibu zaku biꞌltsa naku tib giedz saꞌnda biꞌltsa naku ti ciudad lëꞌkga <hesitation> zaku ver tiene ke lëꞌ minn izoꞌb parte chen par lëꞌwu gak pero naꞌ xgwiynu komo ke difícil.